Ma arva, et piaaigo kõik või jo andis andaq, aga peris kõkkõ ei pruugiq saiaq. Ku määntsitki hirmsit asjo um tõõnõ tennüq, sis ma pelgä, et um väega rassõ vai võimadu andis andaq.